Biby tena malaky mande malaky, tigra miaraka aminà ah lion. Reny malaky ih, avakeo aminje vô <hesitation> le tegna <hesitation> votsa mandeha ndraiky ankôra igny zao a-asia la <hesitation> mande votsa hely zaigny e, votsa be izy. De vitsiky koa, igny zalà mandeha môra e.